एक हजार, दुई हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छ हजार, सात हजार, आठ हजार, नौ हजार, दस हजार, एघार हजार, बाह्र हजार, तेह्र हजार, चौध हजार, पन्नर हजार, सोह्र हजार, सत्र हजार, अठार हजार, उन्नाइस हजार, बिस हजार, एक्काइस हजार, बाइस हजार, तेइस हजार, चौबिस हजार, पच्चिस हजार, छब्बिस हजार, सत्ताइस हजार, अट्ठाइस हजार, उनन्तिस हजार, तिस हजार, एकतिस हजार, बत्तिस हजार, तेत्तिस हजार, चौतिस हजार, पैँतिस हजार, छत्तिस हजार, सैँतिस हजार, अठतिस हजार, उनन्चालिस हजार, चालिस हजार, एकचालिस हजार, बयालिस हजार, त्रिचालिस हजार, चवालिस हजार, पैँचालिस हजार, छयालिस हजार, सतचालिस हजार, अठचालिस हजार, उन्चास हजार, पचास हजार, एकाउन्न हजार, बाउन्न हजार, त्रिपन्न हजार, चौपन्न हजार, पचपन्न हजार, छपन्न हजार, सन्ताउन्न हजार, अन्ठाउन्न हजार, उनान्सय हजार, सय हजार, एक सय एक हजार, एक सय दुइ हजार, एक सय तीन हजार, एक सय चार हजार, एक सय पाँच हजार, एक सय छ